כַּנְפַדֶּל תְּכּוּן עַנְדִי מַכְּתַבָּה שַׁחְצִיָּה פִּיהָא גְ'מִיע אֶלְכְּתוּב לִי תְּכְּתְבַּאת לְחַד דַּא־אַלְאָן، חַתָּא הָאדִי בְּחַד דַאתְהָא כַּנְז، כַּנְז דִּיָאל אֶלְמַעְרִפָה، תְּקְדֶר תְּלְקָא פִּיהָא שִׁי כְּתוּב נָאדְרָה، תְּקְדֶר תְּלְקָא שִׁי כְּתוּב לִי תְּצִיב פִּיהָא קַאשָׁארִיָּה מַעְקַאתְש، נְפַדֶּל תְּכּוּן אֶלְמַכְּתַבָּה עַלָּא אַלְ–